Ua pa'a ka huka o ka lole mu'umu'u 'ai'ole lole wāwae maluna o kou kino, e huka ihola 'oe i kēlā mea huka ma lalo e wehe ai i ka lole e komo 'oe i loko o ka lole a e huka a'ela i kēlā mea huka. E pa'a ka lole.